Kingamining kokii kicham awendi sukuli, kokingap kopirepich mwalimu. Kapiyaekei kuyoo imwanii simewe, anan koyoo meyai homework. Iyaekee kuyoo kimwan ochei oche simewee. Pet petut naingen kora kole, kirwae eng sukuli akomemuchi ilapati ko petut ne ka nemwaitai kora ile amin metiti, ako imwae lembechek. Petut kora naa kiunsei en sukuli ityeme imwaa lembecheki simewe petuu notok. Lembecheki che chepkomakararon. Lakini lembechek kokimwae akim kimengen ile kararon ana makararon. <noise>